Há kuiin dó kinaja já ho o on <hesitation> tá nga tivichí já kandó já ho jon chivayi telaxhi ñakudajá, yu ka ihó xhí ne yu kán <hesitation> bueno daní xhi nadaá ihó chí danri nruché janá kochí va'a yukó yevaxí tayaxhí te yukán ihó ni yu'a ni ihó ndaxi yoní chechi ndaihó ihó tajama'a ihó taxivichi ñaté tiuña'a ja kunroté ihó tate ti'u já kuta nadí kué xhiaxí ihó vuelta ñañinró kutatannró.